Alura thonjët të i preç me vjersh të kunvinir të ghuzarsh gërshërelen, gërshërët të vogla, o më no jan midhema i taglia unghia, çë jan sempri ashije di acciaiu çë shurbejën propriu për këtë shurbes, <hesitation> e mosgjë.